केइ गरि मुइले फ्राइङ पेन माइ खाना डडीगयो भनेपछा र त्यो टासिगयो भनेपछा, अब यै पखाल्दा कि लेखा अब पहिला बजार माइ बहुत तरिका का केमिकलहरु, भाडा धुने साबुन, सरप भन्बटी उपलब्द छन्। त्यो केइ उपलब्द नभ​एका खन्डमाइ घर को खरानि मजाले पेन माइ दलबटीले मुइ तै लाइ निक्करि पखालि सक्दु ।